Salaasa ɗo kam, to ɗum wii salaasa walaa ko waraani tan to ɓernde banaa ñalaɗum taa taski monnde ñande talata sey puɗɗa kuugal.